Bizani mamlakatimizda ko'pincha boks <hesitation> sport turini ko'proq tomosha qilishadi. Undan tashqari <hesitation> fudbol bor, shaxmat, kurash <hesitation> bular tomoshabinlar orasida mashxur sport turlariga kiradi.